Wo ga biréyé ké bé a do gani mbiréyé inta bana gani gni tiyeηa i gna takhoundini, a raya télé khassou mané mé anta bono tiyé ké guili guila khayé na koutou koutou yogoni i na baka baka mé ya ina sapé ndiossi da batéηa i na logui kamou, ké layi télé khassou manémé, a gui makha tiyé ké a kawana kha anti motini, dima sou i hadiounté ngana kigné i ray télé fo koutou i ga yigana. Kha wathia wo ga biréyé ké bé wathia firigo ni gnan bogou i souna rono firigo gna a na dala firigo ké nokho a na congélé a na kawa a na kawa, angana bagandi angada ro djiηa kawéyé ké na béguéye, a fo guébé dakhamé ké yogo bakéya ado gani nkhalé ké i bogou mé wouréηa.